Teta guasu argelia ñabae yave jokope jae reta oyonbuete baeti bate yaesa ko jae reta icostumbre traducional erei yaesa yave jae reta, ome yave tamaraeme oyoipe jae reta oyapo oi oñokuava rebe jare oyopopi reta jaeramiño bi ipuere oyapo reta entre kuña jare kuimbae nbaeti kuape iru teta reta rami erei winoi reta,, oyeapia reta, jae jokua reta jeko erei jae reta tat bi kuibae reta onbueteta no, jareko jae reta kuibae reta uarota kuña ou ome supe tamaraeme vabaetita kuibae boi jae jokua jae reta jeko jaemabi jokpe tembiu ogua reta jenbiu oyeapoko tenbiu reta jeta nbae bae ipisekatubae die tatapimenton jare pimenta negra oiti itembiupe reta, yaeta supe reta jae retaeh jeko tatajepi jare, tata ikavi ,opaete bae rupi, jegatu nbae uesaka reta nbae jetaigua rupiko kiraiko oikoba, baekomoyeapo ba opa bae uesaka, jabi jokope jetayae mopeti cultura jare imiari iru ñeñe pe bi.